Menurukku nakke punna maing ki bunting na ki anda si bese'-besere rung bahinea andaki sanging bura-bura maupung bahinea atau gitte akbura-bura, tala kullei, ka tala mungkingi la lakbu <hesitation> pakbuntingang a punna pukunjo, pada mi injo ri sakri ballaku sanging bura-bura ri bahinenna, sanging tala minro pole punna bangngi i <hesitation> na uppa to iya na tala tala lakbui pa'buntingang na, nampa injo todo' anunna nu riek mo anakna, nampa inni anakna nu caddi-caddi ji kulle ni salai pakunjo nu sebenarna tala kulle pi injo kedde ka riekki anakna nampa nu caddi-caddi ji pole, anre pole pa'bojangi i punna bakka i, anre lampasikola i ka biasa todo' injo riek bahine lohe tinngi todo gengsi na, loheangi pengeluaranna injo nampa <hesitation> na pemasukang na gitte setengah mate anjama masa iya laklampa balanja mange-mange nu tala na isse injo kapang angkua ntere ki kamua lanjama sa'genta nguppa doik maka rua injo punna arak ki lakbu pabuntingang a aki sanging kare-karenai bahine ri bokoang na bahinenta, ka tala kulle injo pakunjoa Injo maka tallu tala kulle tokki a meppe-meppe bahine ka injo tanaga na injo bahinea nu caddi kalia, sedangkang gitte inni tenaga ta nu bakka sikali ji injo ni peppe bahinea nu ngarrang mi, nampa tala kulle minto i pole punna bahine lani peppe-peppe ki ka larro to injo totoa na punna anakna la ni peppeki ri burukneng na injo pole tala kulle ki punna lampa ki anjama anre ki kulle boros-boros pantara ri panjamanga appada injo lampaki nginung lampaki ammiti mange-mange anre injo na kulle pakunjoa ka termasuk to injo ammanraki pa'buntingang